Albatta men drama ko’rishni afzalroq ko’raman. Komediyada inson hech qanday qo’shimcha malumotlarni o’rgana olmaydi. Dramada esa qandaydir emotsional, yoki hayotiy ta’limotni inson qabul qilib olishi mumkin.